No näütüses nuuq tai supiq, Tom Ka ja mis nä ummaq. Nuuq ummaq huvitavaq. Ja sis egäsugudsõq naaq hiina söögiq ja, ja muidoki mid- määntsitki afriga süüke ilmselt um ka huvitavit, midä tahtnuq <noise> või-ollaq esiq ka oppiq kunagiq.